Iyoo, insúmna fŧafñe fe dé fe gí, gwili gimboonji gwili gimegesa. Haloola ayet gím be, fŧafñe fe saabuti wi, bbasgo ndu usiim biyaana ayet. Añaan wee yalte, fŧafñe fmaa fi ndagad bâan, fŧafñe fmaa fi nñaañaan liitim bâan, gii womim bâan ma, ge gdaatu fŧafñe. Ana gintobotin gliitim bâan ma gdaatu, megesi gliitim bâan gdaatu fŧafñe fee fi. Ndu ubiiŧa antimbi gú uboonje, fŧafñe fembe feef tínga, bingi meges mongi mbuni ngi gjooraŋ gsoonj soonji ma golla gíni fŧafñi gjaam bâan go. We megesi gí, weetinga, fii gí fii baaya, gi fii megsi megsina; Unsif mo, unɓenŧe a gwili golla, te we nnúmna a bóo blúŧi, njan gsaagi gbúŋ ge nyaata haji ma. Bari ndu ugí mo ngi fi ma, gimbesi. Bângina nga ayetim bâan ma, bângina ngi btooti boonjim bâan, bângina ngi ginsumnan bâan ma, inyaande wembe we gí gimboonjina fŧafñe